oyi so ni wozomɛ siyan a dɛ a mubɛ ɲi nɛ ni wosoni bɛ ɲi ba nucoza da matete amu oyi diyara mɛ tomu ya bɛ tawɛ amu pɛ kɛnze diziwite degre waa mɛ tu'annan mu wee fin fa trante-katre trante-sɛnk tomu wosonu we ɲi ɓa nucoza da obɛ man-re ho tinan ɲan mu ya bɛ tawɛ a mu ya pɛ muwɛ wite u muwɛn dise waa mu tomu su'anni kuwa